อาหารคาว

ได้รับ อะไรไม่เข้าใจ สิ่งใด

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร สบายสบายไปเรื่อยเรื่อย